middaan akaam dabetta, middaan tokkocho kassa gurtaa, malin kulkullay ditee bissan shapat buftee kiasii atin feet irrdabdaa ,mal bissan danfeen middaan it gurtaa gonoftee gargalchitaa, sisino itbuftee gonoftee mall iniin bichaat kokorechaan onjii illal.